Misy marokoroko zorony zorony amina vola madiniky, de ôhatra zao hoe dimampolo, roapolo, de i dikan'regny arô de amantaran'ny poara maso, sy mahita regny zany e, i fe maso io, de igny amantarany ananjy hoe roapolo ty na hoe dimampolo ty, de igny koà de amantarana hoe vola sandoka ty na vola tegna izy marina.